Või jummõl ma olõ taad lipsisõlmõ har'otanuq. A noq mitte ei jääq miilde, kuis tedä tetäs. Ja ega <hesitation> ma-i tiiäq kah kedägi väega no vahel harva kandas lipsi, aga agaq tõtõstõ iks väega harva. Ja väega veidü om naid inemiisi, kedä ma tiiä, et kandvaq.